पाणी में गीत गावण वास्ता दरियाय घोड़ो हुवा बूँ हेंगा ऊ फेमस होया करां है। फेमस इन बात री वास्ता होया करां है कि जको बूँ गाना गाया कररा है वो एक चेतावनी होया करां है इन बात री। कि आपणा सामणा और पाणी री मैना कोई भारी जिणावर आणा आलो है और बाकी सब ना संकट होया करां है कि बूँ सब ना सचेत कर देवा है। बाँ गाना रू उपयोग कराया करां है वण ना इन बात रू ध्यान रिया करां है। कि जका जणावर समुद्र या पाणी में बड़णा आला है वणा आपणी प्रजाति ना बतावण वास्ता गाणा रू प्रयोग करां है। वो इत्र तेज गाना गाया करां कि बाकीया ना भी ध्यान पड़ जवा कि कोई दूजो आपणा री माटी आक्रमण करबा आ रियो है।